Si asolütament. I soldi a dëvrian ese ridistribuì tra tüta la gent, tüte le persun-e a dëvrian avei <hesitation> i memi <hesitation> soldi për ste ste bin, ma al e pa parei ënt ël mund, a ie d'persun-e tro ricche e d'autre tro poure